باش نعمل ايس كريم بالبيت فانت بتحتاج كريمة <hesitation> خفق فانت بتجيبها وتجهز منها ميتين <hesitation> ميتين ميللي لتر و <hesitation> بعدين بتضيف عليها النكهة يللي بتريدها <hesitation> فانيلا شوكولا فراولة وبتجلبها كويس وبعدين بتحطها في الفريزر وبتتركها ست ساعات وبيكون جاهز لالك.